हर रोज़ मै कम से कम एक घंटा ता कसरत कनए कन ची वन ता गढ़वाल मा काम करीते ही कसरत वे जांदी पर सप्ताह का हिसाब से मेरा साथ घंटा ता वे जांदा वोला।